Ome, lo primeru es vel si tien la teciúra güena i no se te va a farrungal quantis qu'emprencipis. Alogu ya es cosa dela albeliá. Si eris torpi pos güena gana i más te val de hazel una cosa que la pueas mental moerna. Assín de primeras i sin avé-lu hechu enantis pos poca lechi te pueu cuental. Mejol te mercas una emprentaora d'essas 3D i deprendis escoltura en 3D que te trai más cuenta, te lo igu yo.